Pitillaaru kam huunde wonta ɗon nde ɗum tagi, gam nde hasku suudu ko dogay ala ɗon ɗum. A yi'ay haske gite maa yi'ay kooto koy, a yi'ay to njaaɓataa, a yi'ay to paaɗaa.